Yaani nini kulusila nini, siku yaane yoo vyalwa, kwanaza ninayenda sana yaani nini kwanza nini, napata bahati sana navyalwa siku ya, siku ya ijumaa halafu ni siku yaane, yaani koo- ko nasherehekie siku yaane yaboha. Kwanza siku yaane yaboha vii maa koele, yafikire tarehe yeane yo vyalwa, na sakanvike mambo yane vyaboha, siku iyo kwanza ndiye vyaboha, nilale vyaboha, na ko kwatite starehe ntumia, nosaka ntumie, kwasababu ni siku yaane ye yaboha sana halafu kii ni siku. Siku ambayo, ni ya kihistoria kwamfano yaani ko ve no luusa siku ya kihistoria kwamba, ko kiri nkira mwaka, fa utimize niniusiku niniunitimiza miaka, kwa mfano wawa wiija na mia- miyaka isano, <hesitation> kuvauri na miaka sita, halafu vivi kwanza nasheherekea na vantu vamema sana, vantu valume na vantu vakii marafiki jaane, vanduu vane, vazazi vane, majamaa vane. Twasheherekea kii sehemu jee sehemu jamema vii ja starehe, <hesitation> sehemu jingi vii na ja kaayi vii lakini vantu vikiire vatwire, tukarye vyaboha tukaizika, <hesitation> lakini tosherehekea isherehe tukuvaku navantu alibadili tayaliso ilimakei kinsukenta chema no mana uvasea kwatite siku yaako, ni siku yalo vyalwa na yoo kwia, ko ina maana konwavire na siku yaako, yoo vyalwa, ntawa ntawa yootakiwa utenge na wewe kwia imware.